ذات مساء إكتشف رائد فظاء نجما جديدا يلمع بشكل غريب، إقترب منه بشغف ووجد إن النجم يرسل إشارات غامضة، قرر إنه يتواصل مع النجم في إستخدام جهازه، فجأة حصلت إستجابة وكان النجم يحكي له عن عوالم بعيدة ومخلوقات غريبة، تولد في قلبه رغبة لإستكشاف المزيد، ورجع للأرض متحمس يحمل معه قصص جديدة وأمل في إكتشافات عظيمة، صار يروي للناس عن النجوم وكيف كل واحد منهم يملك أسرار خاصة.